<hesitation> mahakasika bibikely ndraiky ai, ôhatra oe vitsika alaintsika ai vitsika zao managna chef-njare zareo de zareo <hesitation> miaraka mitady hanignanjare manangona hanigny, de fifandraisandreo zao a ôhatra hoe amin'ny alalagna fofo <hesitation> vitsika zao raha ôhatra hoe mitovy fiarahamonigny zany hoe fiarahamoniny araiky zare ohatra hoe ankohonana araiky de <hesitation> mifankafantatra fofony zegny hoe fofogny araiky- fofogny araiky de tadidiny araiky donc raha ohatra hoe misy vitsiky nandalo take, lalangnanjy igny zao raha nisy vitsika hafa le nitovitovy aminanjy de hainy manaraka lalana nomboagny vitsika araiky satriao fan <hesitation> tany fofony.